sôkatra fahaizako azy, izy miram izy koa fa mandeha miadagna mikatseky mikarajeky, avakeo izy koa o miaro egnanazy ohatra kafa misy raha midogno azy igny atsofony agnatiny ikorokany anazy ako tagnana anazy miaro lohanazy mba hiarovany.avakeo anao ndreka ka ôhatra andreba azy igny tagnana tagnanano voatsofoko agnatiny karokagnanazy igny maito vo ambelany fô izy mafy be karôkany io